बल्ब इलेक्ट्रिसिटी चो वापर करून पेट्टा। चडशा बल्बात इलेक्ट्रिसिटी एक ल्हांशी तार वा वायर, जेका फिलामेंट म्हंता त्यां वायर'इक उजवाड निर्माण करपाक इतलो गरम जाईमेरें तापएता। एलईडी नलयर फ्लोरोसेंट ह्या सारक्या ह्येर प्रकरणचा बल्बात इलेक्ट्रिसिटीक लागूं बल्ब भीतर्लो वायू वा खासहेली सामग्री उजवाड करताात।